<hesitation> ña kixan'nri ñoo yó aña va ña ixan'nri tá ho o on. ngu ho o on. tiyá tiyá no cochi, tiyá cochi na kan'na conocido chile ajo ta jan kuchonna du yá'a ichi ti'nana ho o on. ajo ta ñajan ta didaño kudo ho o on. yi koño ta nrita kadoan taxa ni kaduan ta guan ke nrida ho o on. na chikona du ti'nana jan chiko na yá'a tanguan, tana ta taxa hoa tahú nakudua ta ngu xa hoa kuchó.